Ka shumë erëza, si piper i zi, kanellë, kurkuma, kumino, xhenxhefil, arrë myshku, paprikë, rozmarinë, origan dhe borzilok. Çdo erëz ka shijen e saj unike dhe përdoret në kuzhina të ndryshme për të theksuar pjatat.